Nako menurut ngoji, ngone o nyawa manege harus wo sabar, doa so o sabar? Sabab nyawa ngone manege wo tagi hika hino bolo wo wo capai nanga tujuan toma bionika manege harus wo sabar sabab sabar manege ena si dotoko ngone wo akana wo karja kia bolo kia harus wo sabar, mungkin sugmanege.